Gne fomba fiborosia nify zashy, da mangala rano aloha ame kaopy, da hosagninao kidikidy eky izy aloha, da alaignao amin'izay borosy nifinao igny asianao colgate, la ohatry ka magna anao, da borosinao gn'ambany izy aby aloha, de borosinao koa gn'ambogny, da gn'aloha, ambagny ambogny da borisinao; eo amigne <hesitation> dimy minitra eo farafakidiny ny fiborosy anao anazy satria gn'elakelaka agni'igny aby da borosinao, amin'izay afaka aby e potipotin-kany agnatigne vavagnao igny, ampiakary ampidigny zeigny fagnagnaovagny anazy, da koa izay koa gny gnamigne agnatine vazagna roa, da fa hitanao fa madio sara izy, da kobaninao amin'izay. La ohatry ka hoe sendra hoe anao sy magna colgate na amin'io pate fagnamo- fagnagnovagna anazy io, da afaka alainao ohatry hoe gne saribô disaninao io saribô io mangala saribô kidikidy anao disaninao da avy eo amin'izay asi- asianao sira, sira kidikidy avao kidikidy kidikidy avao asianao anazy, de igny amin'izay gn'apetakinao ame borosy nifinao da koa gn'agnaovagna azy teo avao koa, gn'ambany gn'ambogny gn'ame sisiny igny, mahazo an'igny <hesitation> e vazagninao igny, de rehefa hitanao fa eo amin'ny dimy minitra eo no agnanaovanao enazy, lafa ita nao fa fosy sara izy zay amzay vao kobaninao da madio e nify.